e cuando e k'o qa moso qaqchomaj qaqab'an qa qa qawaay qatib'iliil qeqtzuq li qa moso qachapaxtaj jun qaak' chaptaj jun ak' qatzaq qamaq'anya' chu' q'a' qanich'an mich'tajek qapaq'an va paq'atajek qaq'an chu' q'a' wo kichaq'ajek la' pues qatzuq li qa moso kablujuj q'iij